Ko iyo escaleraso te ye naá kaaso, te jnu na kuu ye ku-iniso ye jnɨso, te ye naá xi kui'a wa'a nandɨ'ɨso te <hesitation> taka na ndɨ'ɨso ye escalera naá, xi kui'a wa'a.